نعم مهم برشا التصويت في الإنتخابات، التصويت هو وسيله باش تعير على رايك و تساهم في إختيار الناس لباش يمثلوك و يقررو في مصيرك، إذا مصوتناش نكونو ساكتين على حاجات تأثر في حياتنا اليوميه، مهما كان الحزب و لا المرشح المشاركه تعطينا الحق باش نحاسبو و نطالبو و نددو بحقوقنا.